نعم بحب أشارك ذكريات فوزي بحب أشارك ألعاب مفضلا مع أصدقائي، بحب <hesitation> أحكي لهم عن فوزي عن العابي المفضلة. كيف بلعبها؟ كل شيء <hesitation> سيارتي اللعبة كنت أحبها مرة مرة كتير، كنت أحبها في الطيارة كنت بحب الأبيض، كنت أحب كل شيء.